Iyoo na kaa tukui xa'a ña'a yia kutoy kasukuai ta xini kasukuiya su kunii kasukuaiya su a kutuvai, a kutuvai ta yoo na kai xia'a i'i ñia'a ya ya xiasii vaa a koo i'i ñia'a ya ntuvi xixiyo yo, ya yoo mi ñu'untu yo, ya yoo ñu'untu yoo ku tiutia, ta un tiutia'ka ra nujuni sachiyo'naa ta kichikana loo xiaja sataa ta kina loo ka'ka chi suvi ya kuaa ntikuu vua, ya yoo kuva kuaa uu tiutia ta ku kaa kana in tiutia ikin, a koo ka kuvi ntua in tiutia ya ntii ivi nuu tiutia kana xiia, suu yak naa si'i kuna xini kuñua, ta kaa kutoo mi kutuvaia su kuvi kutuvaia chi nuju ntikoia nuu yuju ko kuvi chi yia ta tu'u koo keia su kuniyu ke'eia yaka vua yoo xii tiutia su ntuvi ntaa xii'a ra, ntuvi tu kuaaya su kutoi keeia ta kuvi ke'eia ta saa tu xita. Ta taja tukuna xia'á ta kuvi niiyu kuva ya ka'ka sunta tukui sataa xia'á taana, chi naka ra yio, yoo kuva tajana, ta kuti kutuva tui yaka ta kuvi kutuvaia vaa kuiti takatia xia'áva suu kuni kasuai taa mi xita, su kuvi kasukuaiya yaka kua yoo xi'i xita chi ntuvi ntikonaya nuu yoso, a ko kianaa xita ta ntivia kuaa nuu kasukuana xii ya ku xitana ta kuvi kutuvaia. <noise> Ta yoo yo tuku tikasun, ta tikasun tuku tikasu'ka tuku aa yoo nu kiina nujuni ntixi xiiya a yoo nuu kii tuna nujuni ichi, su ya yoo kuva kutua'ka nta kuva ka'ka staana sataa, ta nta kuvaa tavinaya yaka kuni tukui kutuvai ya kaa su niaka kuvi kutuvai, su kuniyu kutuvaia ta yoo kuitiyu xitoni ntaana kasukuana'a. Ta su kuvi kutuvaia chii xa chiñu na sií kua, ta si kuniyu kutuva tuiaka chi, taku na sií ra kutuvana chiñu'yo tiaja ta saa tu yu'u kuni kutuvaia'ka su unk ink a kua'a ka chi nuju kutuvaia su taun in- inya ntuvi kuyi'ka xi ya kaa ku xita, xia tiakuyo. Ta saa kan- kasuaa tukuna tikojo yuxa xia'á tuku, tikojo kasukua tukuna yo nu sukuana kuñu kini, yo nu kasukuana tikojo tuku kuñu sintiki a ko yo nuu sukuaa tukuna mia yasin vaaka, yia xixi vaana ku tikojo <noise> ntiuxi ya ka su kuaa tuku mole xia sxi su tikojo su kuvi loo ke'e tukui mole chi tatun mole ra yio. Nknk kuaa tikua nu xiniura'ka chi kuaa tukura'ka nuju tikojo ra kuaa turaka inka viko tuku, a ko iin kuxi tukuoa xi familia'o su ya katu ku famol mole tuku xii ya iya ntara nuu tikojo'ka su yi tikojo ra, ntuvi tikuaa keena tikojo ta vaa chi yia yoo uiya, ya kuni kutuvai'a.